Yeah good life just mean when you have like your simple life no stress and always like happy what you like you need you can able to get it when ley comes to your <hesitation> eating when ley comes to necessary thing neh you can able to afford to buy for yourself and then you live in <hesitation> even you shouldn’t be like rich house or but you just living in a good area you sleep fine. I think I call la one good life.